शल्यक, जैंकि हेजहॉग भी कहंद, आपणी रक्षा का खातिर कई तरिकें अपनौंद। उनका शरीर पर तेज औ नुकीले कांटा (कांटा जैं नुकीला बाल) होंद। जब खतरा महसूस करंद, तैं शल्यक आपणी शरीर ते गोल कर लेंद, जैंकि वो कांटा बाहर की तरफ वे जांद। ऐसै शिकारी उनकैं नुकसान पहुंचण म मुश्किल महसूस करंद।